gott kvöld og velkomin í kiljuna við fáum hingað á eftir það er Hallgrímur Helgason sem fær það fyrir þýðinguna sína á Óþelló þessu leikverki Shakespeares sem var svo flutt í mjög umdeildri sýningu í Þjóðleikhúsinu þessi þýðing hans Hallgríms við ætlum að fara í Þjóðminjasafnið og skoða með Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjaverði mikla bók sem þjóðminjar og það er ekki bara um ýmis konar hús og myndir og fleira fallegt innslag með með fullt af myndum og svo í lok þáttarins erum við í bókum og stöðum á frægu kaffihúsi sem hét Laugavegur ellefu þar var margt skrýtið fólk meðal annars Bragi Kristjónsson sem var nú sérstakur vinur okkar hér í

í mörg ár en við ætlum að byrja hérna með þeim Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Sigurði Valgeirssyni bók sem var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna hefði alveg getað unnið þau gerði það þó ekki Jón lærði og

náttúrunnar eftir Viðar Hreinsson rit sem fjallar um þennan furðulega mann Jón Guðmundsson lærða sko hann var á Ströndum fæddur fimmtán hundruð sjötíu og fjögur svo

hann hefur skrifað eða gagnrýnt landa sína í kjölfar

svo fer hann á Suðurnes þar verður

dæmdur til útlegðar minnir mig og fer hann austur í land þar sem hann er aðeins í friði en síðan verður hann að fara til Danmerkur út af þessum

endar svo þetta er svona í grófum dráttum held ég líf líf sitt fyrir austan þar sem hann situr í skjóli Brynjólfs Sveinssonar og skrifar þetta er ævintýralegt lífshlaup

svo stundar hann öll þessi skrýtnu vísindi meðfram hann kveður niður drauga hann er náttúrufræðingur hann

ekki maður hann er smiður líka

maður mjög heillandi maður og virðist hafa ákaflega gríðarlegur metnaður lagður í þessa bók þetta er ekki bara ævisaga Jóns heldur er verið að fjalla um þennan tíma og reyndar líka nútímann það er svo að segja hvað sem er gerjun sautjándu aldarinnar og tengir hana í gegnum danska fræðimanninn við hvað er að gerast þar og svo tengir hann oft við heiminn líka þannig að hann hefur mjög mikið undir í þessu stóra verki

tími hefur farið í þetta ég held að höfundur hafi lifað fyrir þetta verk á þessum tíma

þetta þetta er eins og maður sem hefur

einhvern veginn ofan í risastórt og hann hefur dvalið þar mjög lengi og einhvern veginn sogað

og það er alveg merkilegt

að endursegja okkur enda stenst þetta rit örugglega allar fræðilegar kröfur og stundum þykir manni nóg um þegar maður er búinn að lesa um steina og og eðli þeirra og og hvalategundir og svo framvegis en þetta er þetta er glæsilega gert og það er líka

hvað hann er metnaðarfullur og

skoðar allt til hins

kemur þarna brýning í lokin til okkar nútímamanna um að gæta að því að við erum ekki drottnarar í náttúrunni við erum hluti af náttúrunni og

það kemur alveg í gegn hjá höfundinum sko þetta nú skulum við gæta að okkur við erum náttúrulega að eyðileggja jörðina og okkur verður ekki bjargað en það er náttúrulega önnur saga hann tengir náttúrulega líka við nútímann í upphafskaflanum þar sem hann er að velta vöngum annars vegar Jón lærði er í fjöru að skoða náttúruna og krakki í dag sem hefur hoppað út úr jeppanum jeppanum foreldra sinna aðeins saman það er mjög skemmtilega gert og gerir það í léttum dúr sem mér finnst gott við svona rit

fallið í svona full alvarlegan alvarlegan farveg en hann fellur ekki í þá gryfju svo er ekki hægt að ræða þessa bók án þess að tala um hönnunina hversu falleg hún alveg einstök

þetta er nú kannski fallegasta bókin sem kom út fyrir

það er mikill texti í henni og miklar upplýsingar en þær eru settar fram á mjög aðgengilegan hátt já mjög skilmerkilegan virkilega hægt að sökkva sér ofan í þetta út frá

og það er allt mjög vel gert

ef menn væru að ferðast á þessar slóðir sem er

í bókinni þá væri og rakin til að hafa á náttborðinu og lesa í rólegheitum sökkva sér ofan í kafla sem manni dettur í hug en er þetta fyrir almenning ég myndi segja að fólk verður að hafa áhuga á miðöldum til að njóta þessarar

mér finnst hann nú reyndar áhugaverður núna af því við erum komin aftur á tíma

þrjátíu ára stríðið þetta er heimur sem er í alveg ofboðslegri upplausn og gerjun og við skynjum það dálítið í gegnum Jón er einhver galli á þessu verki þá er það helst það söguhetjan týnist stundum í öllum þessum það eru líka svo litlar heimildir um hann á köflum

hann leyfir sér ekkert að álykta um of þannig að maður stendur ekkert uppi með einhverja hugmynd um hvernig gæi Jón var já hann hefur verið mjög skemmtilegur ekkert svoleiðis en maður ber bara virðingu fyrir þessum

að sér allri þessari þekkingu og miðlar henni og gríðarlegum hæfileikum stórbrotinn maður

nú með viðtal í þar síðustu kilju við Sigurjón Björnsson ýmsar bækur

þessa ævisögu Balzacs eftir

ég ætla að segja það að ég vona að Sigurjón Björnsson verði að minnsta kosti hundrað ára og haldi áfram að þýða svona góðar bækur bara mikil blessun að fá þessar þýðingar hans sko glæsilegar þýðingar þessi bók er algjör unaður frá upphafi til enda og í rauninni þarf maður ekkert að vita um Balzac þegar maður les hana hann lifir sig svo sterkt inn í það sem það sem hann er að segja frá og hann sko krefur viðfangsefnið hann er með þennan einstakling hann hefur lifandi áhuga á honum og

er hann frábær stílisti hann og svo sko kveður hann upp dóma eins og þegar hann hellir sér yfir

sóðaskap og líkir honum jafnvel við hóru vegna þess að hann stal á tímabili stal hann frá öðrum yfir hundrað bækur hann skrifaði ofboðslega mikið

á tímabili stal hann frá öðrum höfundum og eignaði sér það nei það er þessi

hans og góður höfundur og getur lifað sig inn og og miðlar mjög sterkri persónu þarna og hefur verið alveg frábær týpa hann ákveður um tvítugt að verða höfundur og svo er hann einmitt eftir ömurlegt uppeldi í ömurlegum heimavistarskóla

svo gerist hann bókmenntaleg hóra það rímar nú við nútímann hérna hvað hvað á maður að vinna við margt annað heldur en að skrifa skáldverk

að spyrja sig að því í dag en

menn voru mikið að hugsa um hreinleikann fyrir kannski svo mögnuð

týpa að hann langar til að græða mikið af peningum og og hann hrifsar til sín svona með því að breyta nafninu sínu óverðskuldað og svo og svo er hann alltaf að elta konur alltaf á hausnum hann

alltaf að verða gjaldþrota fer

í ný ævintýri og virðist ekki læra af mistökum sínum en eins og bendir á þá hefur hann

hann getur ekki gert þetta að veruleika sjálfur vegna þess að menn koma

eftir honum í það sem hann hefur verið að gera gera það aðeins hægar og græða helling af peningum hann sér peningana en getur ekki ekki búið þá til fyrir sig það eina sem Íslendingar hafa vitað um Balzac er það sem

hann drakk ofboðslega mikið kaffi Sigurjón nefnir það einmitt í

prófaði fólk og það gat enginn nefnt titil sem hann hafði lesið eftir

drakk rosalega ég held þetta sé skemmtilegasta bókin sem ég las sem kom út fyrir jólin og með hérna

líka óskaplega skemmtileg bók en ég er reyndar

einlægur aðdáandi

legið óbættur hjá garði á Íslandi

að nefna reyndar aðra bók

Zweig sem hann þýddi í fyrra hann Sigurjón það er ævisaga og Erasmus er reyndar á svipuðum tíma og Jón lærði hann er náttúrulega og hann er húmanisti og kannski vísar dálítið veginn fram í því sem síðar varð en Erasmus varð nefnilega á milli nú er Erasmus vísar veginn fram í því að

sem lendir á milli öfganna klemmist á milli og kaþólikkanna og er alveg malaður mélinu smærra í öfgum þessarar skelfilegu aldar

finnst mér þessi bók tala dálítið sterkt til samtíðarinnar núna því

fjallar um skynsemishyggju Lúther fær algjöra útreið í þessari bók sem ég er búin að lesa en Zweig er líka að skrifa hana inn í tíma Hitlers í uppgang fasismans og nasismans en hún á nefnilega mjög brýnt erindi í dag líka hún fjallar um

getur orðið um viðkvæman

á tíma öfga og ofbeldis þakka ykkur fyrir að koma hérna í þáttinn við

bregðum okkur á Þjóðminjasafnið og hittum Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjavörð og fjöllum um þessa glæsilegu bók þjóðminjar Margrét þessi bók stóra og glæsilega bók þjóðminjar þetta er eiginlega

þjóðminjavörslu allt frá því að safnið var stofnað á nítjándu öld átján hundruð sextíu og þrjú og ætlað að gefa yfirsýn yfir hlutverk og líka viðfangsefni og eins að gefa mynd af öllu því starfi sem hefur verið unnið á þessum tíma hlutverki frumkvöðlanna áhrif hvers og eins og framlagi þeirra sem starfa við safnið og og þann safnkost sem við geymum sem eru auðvitað heimildir um líf fólks

allt frá landnámi til dagsins í dag það er heillandi að fara aftur í þessa sögu og við höfum til dæmis þarna gripi sem Sigurður Guðmundsson málari hafði í höndunum það má segja að stofnun safnsins hafi verið að mati og áeggjan Sigurðar Guðmundssonar svona vopn í sjálfstæðisbaráttunni og þetta voru áhrif sem að menntamenn urðu fyrir

þeir voru í námi í Danmörku og komu hingað heim uppfullir af því að hérna yrði að eiga sér stað ákveðin

nútímavæðing og þá væri mikilvægt að stofna safn og þannig undirstrika að við værum fær um það að varðveita okkar menningararf við ættum okkar menningu og okkar sögu

spennandi saga

einmitt svona atriði sem hafa áhrif á atburðarásina það blæs upp fyrir norðan í Mývatnssveit

endurspeglar í raun og veru þann heiðna sið sem var hér við landnám að að heygja menn með hestinum sínum

vopnum og haugfé eins og við köllum það haugfé sem var látið fylgja í þessum heiðnu gröfum þetta blæs fram og það verður til þess að Sigurður Guðmundsson skrifar hugvekju og svona hvetur til stofnunar forngripasafns þess að koma í veg fyrir að

verði flutt úr landi flutt til Danmerkur því á þessum tíma var Þjóðminjasafnið í Danmörku okkar Þjóðminjasafn svo höfum við myndir af safninu í alls konar húsnæði í gegnum tíðina það nefnilega er svolítið rauði þráðurinn í gegnum söguna að einmitt þetta sem ég segi þessi áhersla á mikilvægi menningar og menningararfs og sögu okkar og og menntun á þessum tíma á nítjándu öldinni að þá er það svolítið táknrænt hvernig safninu var komið fyrir svona í helstu byggingum í alþingishúsinu þegar það var byggt þá sáu menn fyrir sér að það gæti rúmað safn það er líka áður

á Dómkirkjuloftinu þannig að það má segja að það séu svona helstu byggingar síðan líður tíminn og við fáum heimastjórn nítján hundruð og fjögur í framhaldinu er ákveðið að byggja yfir söfn landsins sem er aftur svona táknrænt skref

er að undirstrika mikilvægi menningar og þá er Þjóðminjasafnið ætluð aðstaða í því húsi ásamt öðrum söfnum og það er svolítið skemmtilegt að hugsa til þess að helstu menningarstofnanir í dag voru upphaflega í því húsi í Safnahúsinu við Hverfisgötu og eiga sínar rætur var þar í fjörutíu ár þetta hús hérna það tengist því náttúrulega þegar Ísland er að verða lýðveldi eins og Safnahúsið við Hverfisgötu sem nú er innan vébanda Þjóðminjasafnsins var byggt til að hýsa söfnin þá er það fyrsta ákvörðun sem tekin var við stofnun lýðveldis að byggja hús yfir Þjóðminjasafnið það var talað um að það væri morgungjöf til þjóðarinnar og því er fundinn staður við hlið Háskóla Íslands sem er auðvitað engin tilviljun hugsunin var að þessar stofnanir ættu að þróast og eflast hönd í hönd hér á þessu svæði eins og í Safnahúsinu þá voru önnur söfn hér innanborðs listasafnið til dæmis var hér líka í húsinu og Vaxmyndasafnið já Vaxmyndasafnið sem að margir sakna og og kalla eftir að við sýnum reglulega en sjá svolítið í rómantísku ljósi þetta er rómantísk mynd sem fólk hefur af því safni ef við ætlum að sýna það aftur þyrfti að gera það í algjörlega nýju samhengi eitt markmiðið með útgáfu bókarinnar að gefa innsýn í þetta fjölþætta starf

náttúrulega með hundruð þúsundir gripa og þar á meðal gripi allt sem grafið er upp við fornleifarannsóknir á að geyma í Þjóðminjasafninu og er sameign þjóðarinnar

og það eru gripir síðan eru munir frá allt frá landnámi til okkar tíma síðan er það ljósmyndasafnið þar sem eru milljónir ljósmynda

Þjóðháttasafnið sem við köllum þar sem eru merkilegar heimildir þar sem við höfum verið að spyrja í í áratugi Íslendinga um hina ýmsu þætti í okkar daglega lífi þá eru líka hús í eigu Þjóðminjasafnsins um allt land fimmtíu hús á álíka mörgum sögustöðum sem oft er kjarninn í menningarstarfsemi á hverju svæði samanber Glaumbær í Skagafirði Laufás í Eyjafirði húsið á Eyrarbakka og þannig gæti ég lengi talið og þar á meðal torfhúsin okkar sem eru núna á yfirlitsskrá til UNESCO þannig að starfsemi Þjóðminjasafnsins er núna staðsett í mörgum húsum og hér eru

áttatíu starfsmenn og síðan erum við í mjög miklum samskiptum og samstarfi við menningarminjasöfnin um allt land sem við eigum að vera leiðandi fyrir sem höfuðsafn og móta stefnu fyrir þjóðernissinnaðri hefð og við höfum hérna þessa

þar sem eru alþjóðlegir straumar já Þjóðminjasafnið varðveitir auðvitað

margvíslegar heimildir gersemar og þarfaþing en líka heimildir um daglegt líf og upphaflega er stofnað til safnsins út frá svona viðhorfum í dag leggjum við áherslu á að við erum að starfa í alþjóðlegu samhengi og okkar hlutverk er að vekja fólk til umhugsunar um líf fólks aðstæður fólks og að þekkja sinn eigin menningararf sína sögu og átta sig á

samhengi þá erum við að stuðla að því að það sé auðvelt fyrir fólk að setja sig í spor annarra þannig að nú er svona leiðarljósið víðsýni og í raun og veru mannréttindi mig langar að fara með þig hérna niður og skoða bláklæddu konuna og þar höfum við samspil safnsins og nútíma vísindarannsókna sem er mjög

og erum að skoða leifar úr

sem er heiðin gröf sem fannst fyrir um áttatíu árum síðan það var kona sem heygð var í þessu kumli og það er svo merkilegt að það varðveittist hálft andlit konunnar vegna þess að það liggur utan í í spennu sem var svona hefðbundin spenna á þessum tíma efnasambönd gera það verkum að varðveitist og það verður í raun og veru

vegna þess að andlitið er varðveitt í formalíni að þá getum við með vísindalegum aðferðum kallað fram upplýsingar sem segja okkur sögu þessarar konu sem er talin hafa fæðst

fyrir níu hundruð hún lifir fyrstu ár sín á kjöti og grænmeti en við sex ára aldur þá upplifir hún ákveðinn skort og kannski hefur hún verið að sigla til Íslands eftir það lifir hún á sjávarfangi og við sjáum

að hún hefur verið hér á Íslandi frá sex ára aldri um það bil og þangað til hún deyr í kringum tvítugt og

þá lögð í heiðna gröf að norrænum sið íslensku voru veitt í dag í

þýðing Árni Óskarsson neyðarútgangur þýðing Hallgrímur Helgason uppljómanir og árstíð í helvíti eftir

þýðing Sigurður Pálsson og Sölvi Björn Sigurðsson þú þýddir Rómeó og Júlíu líka á sínum tíma til ótal Shakespeare þýðingar og við höfum þessar stóru Shakespeare þýðingar Helga Hálfdánarson Matthías Jochumsson hver er þín nálgun á þetta ætli hún sé ekki svona meira í ætt við okkar tíma ég bý að náttúrulega meiri fræðimennsku

var þarna með Oxford útgáfuna og það var búið

það hafi þýtt á

kannski hefur Helgi til dæmis ekki haft aðgang að svona mikilli fræðimennsku þannig að maður fær svona öðruvísi grunn svo hef ég náttúrulega Helga þýðingu og Matthíasar þýðingu til hliðsjónar og geri einhverja þriðju leið svo kannski grundvallarmunurinn að ég ákvað að vera ekki með stuðla þeir stuðluðu hverja einustu línu annað hvort tvær línur saman eða eina út af fyrir sig og ég ákvað að fara ekki þá leið ertu að einhverju leyti að nútímavæða textann ég reyni reyni að gera ekki of mikið því það verður hvimleitt og þá endist þýðingin ekki mikið Shakespeare er einhver blanda af klassísku orðfæri og að finna hvað var hann að fara í þessu í hverri línu eru kannski svona mörg orð og hann notar sama orðið kannski tvisvar þá verður maður að nota sama orðið tvisvar líka í íslenskunni og og svona reyna að fylgja honum eins vel og hægt er en um

leið gera þetta skiljanlegt ég var náttúrulega

já hann verður einhvern veginn að lifna setningin verður að birtast í hausnum á manni

þýðir ekki bara að þýða þetta frá orði til orðs heldur verður

setningin að lifna við er hægt að leika þessar eldri núna á leiksviði til dæmis Matthías Jochumsson eða bara Helga Hálfdánarson já ég hugsa það sko helgi hefur náttúrulega

bara nýverið í Borgarleikhúsinu

byrjaði mitt verk á því að lesa hans þýðingu kom alveg kaldur að þessu verki

langt síðan ég hafði lesið á ensku og las bara hans þýðingu og hún rann hún er mjög skáldleg og innblásin ótrúlegt afrek

hjá nítjándu aldar manni bara í torfbænum

í vosbúð þetta er ótrúlegt en hún er svolítið ónákvæm hann tekur sér bessaleyfi þið eruð tveir

sem hafa verið að fást við þetta þú og Þórarinn Eldjárn hefur hefur hefur gert þetta líka og Sölvi Björn sem er í raun sama form og nú andar suðrið sæla vindum þýðum þetta er svona svona sama línan sama línan og

ég þóttist nú kunna þetta en svo var ég svo heppinn að kynnast Helga

á sínum tíma og gekk svolítið í skóla til hans og náði meira að segja bréfaskriftum við hann rétt fyrir andlátið og fékk þarna meiri svona útskýringar á forminu og það var mjög dýrmæt lexía sem ég lærði hjá honum sérstaklega þetta með með í línunni hann lagði mikla áherslu á það að þú mátt ekki hafa þetta alltaf segjum að einhver lína myndi hljóma eins og andar suðrið sæla vindum þýðum það er mjög svona klunnalegt en ef þú bætir þessu nú

suðrið sæla vindum þýðum fyrir framan þá ertu komin með innleið innleið innleið í línuna sem lyftir henni og gerir hana léttari það er þá sem þetta byrjar á hann var mjög harður á þessu og ég lærði

hvað tók þetta þig langan tíma að þýða þessa bók það tekur svona hálft ár þýðir ekkert slugs bara hver lína er rosaleg þú verður að takast á við hana og það eru þrjátíu línur sem þú

það ég kynntist honum ungur fimmtán ára sá ég

í mann þessi veira og síðan hef ég unnið aðeins upp úr Hamlet og svo þýtt þessi tvö verk og farið pílagrímsferðir til London þetta er nánast eins og trúarbrögð fyrir mér ég er ekki mikið

að trúa á Guð en ég trúi á Shakespeare og verkin hans eru hálfgerð biblía og fara

í þessari kirkju eru mun skemmtilegri en

maðurinn var ótrúlegur andi síðan síðan er þetta leikið og við verðum að taka fram að þar er þýðingin tekin og

þetta er ekki leikið allur þessi texti sem er í bókinni það er mikið skorið niður sko og ég bíð bara eftir því að það komist í tísku að leika Shakespeare allan bara sex tíma sýningar nú vilja menn skera

breyttist svolítið er það ekki erfitt fyrir þýðandann að sjá eitthvað sem hann er búinn að dunda við hent svona jú það er smá erfitt

fyrst en svo verður að hugsa til langframa að vonandi endist þetta eitthvað lengur og það er ekki bara þessi sýning kannski kannski líka að fólk fólk lesi textann ég er alltaf ég hef ekki svo miklar áhyggjur af því en svo varð þetta svona umdeild sýning og þú og þú blandaðir þér síðan inn í þessa umræðu við til dæmis Jón Viðar Jónsson sem stígur þarna fram og segir

menn eigi að skammast sín fyrir þessa sýningu já mér fannst hann ganga fulllangt gagnvart leikstjóranum mér leið illa fyrir hönd Gísla Arnar að sitja undir því en ég ætlaði ekkert að blanda mér

frekar lélegt hjá gagnrýnendum að hafa ekki lesið alla vegana stykkið það er komin ný þýðing smá metnaðarleysi hjá þeim það voru einn eða tveir sem gerðu að reyndar en

leiðrétta eitthvað svona einn gagnrýnandi hélt því fram að ég hefði brugðið út frá textanum af því ég fór aðra leið en Helgi Hálfdánar en

textinn það er Shakespeare ég vildi bara leiðrétta það og svona standa aðeins með sýningunni þú stendur með sýningunni já hún gengur mjög vel fólk er mjög hrifið og er alltaf að skrifa á Facebook

ég skynja

svona gjá milli þings og þjóðar þarna ég veit ekki hvað er að gagnrýnendum eins og til dæmis sýningin gott fólk í Þjóðleikhúsinu maður skilur þetta ekki ég ætlaði að biðja þig Hallgrímur

þú ert nú góður

bút úr þýðingunni eitthvað sem þú ert sko ánægður með já ánægður og

sem er skemmtileg Shakespeare er júník með það að hann hann sendir menn alveg niður í dýpsta helvíti

í þeirra þjáningum en samt er það svolítið fyndið og án þess að vera

skrímslið sem að öllu hlær sem fitar það og nærir kátur

er sá sem viss í sök ei elskar lengur en ó hve miklar kvalir líður sá sem ann en efast grunar bæði og elskar góður Guð okkur veiti fulla vernd gegn

út af hverju

ég gangi henni á hönd og láti hverja mánans mynd mig fylla af nýjum grun nei sérhver efasemd mun ótal öðrum sá ég frekar yrði að geit en þreyta mína þungu sál með þessu árans undir hvata

sem þú hér stundar ég mun ei leyfa mínum spinna hinn minnsta ótta grun um hennar svik því hún mig kaus með sínum augum

ef efast sanna og við þá sönnun allt mun verða ljóst þá ást mín eða afbrýðisemi deyr en get ég ekkert sannað en horfið á hana er hún hittir

og sýnið varúð ég þekki hvernig landið út af liggur í Feneyjum er fjör að maka baki það enginn eiginmaður fær að sjá og Guð veit að þær fylgja boðorðinu að gera rangt rétt ef enginn fréttir þú segir ekki þakka þér fyrir Hallgrímur við skulum skreppa á Laugaveginn þar sem einu sinni var skrýtið lítið kaffihús Laugavegur ellefu var á sjötta áratugnum staður ungra listamanna skálda tími staðarins var ekki lengi en hann hefur lifað í minningunni þarna var Ásta Sigurðardóttir Dagur Þorsteinn frá Hamri og Alfreð flóki síðustu þrjátíu árin hefur þarna verið veitingahúsið Ítalía áður var hérna búlla sem kallaðist star Elías Mar sagði að það hefði verið en listamenn hefðu útrýmt Kananum Jón Óskar talar í endurminningum sínum um þá kynslóð sem upp

á Laugavegi ellefu þetta var tími sprengjunnar og

ódúkuð og drungaleg borðin með gljáandi plast og kaldan málm amerískrar við fingurgóma og var jú ungt að árum jafnvel milli tektar og tvítugs en það

talaði ekki af barnalegri hrifningu um neitt og það geislaði ekki af lífsgleði heldur lét það móðan mása af einkennilegu kæruleysi um fyllirí og partí og lét sem það hefði mikla reynslu af brennivíni og kynferðismálum

um skáldin og vinina Ara Jósefsson og Jóhann Hjálmarsson er sögð sú

saga að þeir hafi ætlað að svelta saman það myndi efla þeim

innblástur Ari var stór og mikill og hélt lengi út en sagt er að Jóhann hafi á þriðja degi verið farinn að biðja hvort hann gæti nokkuð fengið sér súpu Jóhann sagði við mig í viðtali löngu seinna að sér hefði fundist eins og drykkir

gráðu norðlægrar breiddar og látum stjórna lífi okkar Jökull Jakobsson sem var líka fastagestur á Laugavegi ellefu gerði seinna útvarpsþátt um staðinn hver var þessi voðalegi staður fyrir rúmum tuttugu árum var á Laugavegi ellefu sakleysisleg kaffistofa í amerískum stíl stóð á skilti yfir dyrum húsgögn voru öll úr bekkir og borð klædd gulum dúk úr plasti veggir

stórum speglum þarna kom saman fólk á öllum aldri fólk af öllum kynjum ungt fólk með óljósa drauma og

þrá gamalt fólk sem hafði brotið skip sín þarna komu saman listamenn af öllu tagi skólafólk upprennandi stjórnmálamenn gamlir byltingarseggir það var líka á Laugavegi ellefu að Jökull kynntist konu sinni Jóhönnu Kristjónsdóttur hann var tuttugu og fjögurra ára hún var sautján Jóhanna segir svo frá þetta var fyrsta september nítján hundruð fimmtíu og sex ekki fór milli mála hvað var að gerast rauðhærði var að leggja drög að því að hlamma sér við borðið okkar hann hafði heldur engar vöflur á greip um hönd mína og sagði með ljóðrænum þunga og sýnu hærra en fyrr hver á hver ert þú hvar hefurðu verið öll þessi ár ég rak upp þessi umtöluðu augu sem ekki voru öllu meira en sextán ára svona tali hafði ég ekki kynnst fyrr sautján og átján ára voru ekki svona

bragi Kristjónsson bróðir

sagði frá því í Kiljunni fyrir nokkrum árum að hann og vinir hans hefðu stofnað félag sem þeir kölluðu hvorki meira né minna en

sem Alfreð flóki teiknaði af hópnum þarna kemur líka við Sögu Ásta Sigurðardóttir sem fangaði tíðaranda þessara ára afar vel í sögum sínum við ætluðum að byrja starfsemi félagsins á því að halda partý heima hjá mér af því

foreldrarnir voru í burtu

við keyptum mikið af brennivíni og svo svo leituðum við uppi Ástu Sigurðardóttur og buðum henni í partýið hún kom í partýið alveg á glansandi

alveg eins og

úr Afríku og og svo fengum við líka nokkrar alveg svo náttúrulega voru ræður og allt mögulegt og og svo las vegna þess að í svona ati og áfengiskófi næturinnar þá týndist hluti sögunnar

við leituðum og leituðum og leituðum svo þegar partýinu var lokið fór ég

bara inn til mín í mitt herbergi og og þegar ég kom fram morguninn eftir þá liggur þessi alræmda kona í sófa foreldra minna undir teppi móður minnar og ég var svo elskulegur við

bjó strax til hrátt egg og viskí og bauð henni þetta og við sátum þarna lengi lengi dags og töluðum lengi um kollega hennar sem sem hún talaði nú ekki

fallega um svo fór hún út í sunnudaginn þetta var falleg sena það eru ekki til margar myndir frá Laugavegi ellefu þar sem Dagur situr með

dagur fór til útlanda og orti loftslagið í Vín heitt eins og víti en ívið

grá og brún og skítug langar mig heim til

leggstu aldrei í útlent gras þú verður öll útskriðin í pöddum langar mig heim til

sem kallaðist bixið svo kom framtakssamur veitingamaður og vildi stofna stað sem væri í senn þjóðlegur og alþjóðlegur hann leitaði til Sigurðar Pálssonar skálds sem braut heilann og fann nafnið Dumas sá staður var reyndar ekki langlífur og lengi síðan hefur verið hérna Ítalía Kiljan er búin hjá okkur í kvöld takk fyrir að vera með okkur